Ok. M̀ɛnii ŋai ŋá kɛ́ wɛ́li a gɛɛ ŋa mó a damaa dɔnɔ ɓa zii woo ŋí ŋa môi maa mɛni. Berei kwa pɔri zii woo ŋí maa mɛni <hesitation> kwa pɔri maa kɔri la a gɛɛ kú nɛ́. Kpɛ́ni fêi mɛni kɛ́tɛ gaa zu nya ɓa zii woo ŋí a ŋaŋ kɛ́ kpɛɛ nyaŋ zii woo ɓa kpɛlɛɛ woo. A ŋaŋ kɛ́ kpɛɛ Liberia. Tãi maa ŋuŋ nûa da káa lí a gɛɛ <hesitation> kpɛlɛɛ pere a gɛɛ dí kpɛlɛɛ woo ɓó pere maa kɔ́ri kɛ́lɛ tãi ŋí su vé ŋaŋ ti. Ímaa lí kpɛlɛɛ pere dîa íkili e kɛ̀ dia a tãi ti ma a gɛɛ dí kpɛlɛɛ woo lɛ́ yai or ká dia káa kpɛlɛɛ kɔlɔ maa ká kpɛlɛɛ woo maa kɔri gîe ma díkeleee da ŋaŋ kɛ kwii-woo ɓó. Gɛ ni ŋá tii kɛɛ su berei máŋ ŋ́gaa a Pasɛ kɛɛ ŋa tii kɛɛ su mɛni kpɔ́ kpɔ́ɔ ŋ́anaa ŋɔɔ maa dɔnɔ ka ti a gɛɛ nûa dí kpɛlɛɛ kɔlɔ maa kɔ̀ri. A gɛɛ nûa díkaa a kpɛlɛɛ kɔlɔ kpɛlɛɛ woo pɔ̃yɛ pere kɔlɔŋɔɔ a gɛɛ dikɛ mó a vɔlɔŋ kulaa zu. Kpɛ́ni fêi núu tamaa da kɛ́ diyɛ ooo ŋa kpɛlɛɛ woo ɓó <hesitation> kwii-woo fá kɛ́ zu. Kpɛlɛɛ woo káa a sii woo nyaŋ kpɛ́ni fêi gaa a sii woo fɛ̂ɛ nɔ sii woo da kpɛ́ni e kɛ̀ sii woo da su ǹaa e lɛ́ɛ pai kula. Kpɛ́ni fêi la kwa gáa a gɛɛ woo ŋai ta ni ŋai díkaa naa. Daa ŋaŋ kɛɛ yɛ kpɛlɛɛ ŋai. Daa ŋaŋ kpɛlɛɛ yɛkɛ tòo dia. Ífa ŋaŋ pɔri ŋ̀óo pɔlɔ-pɔlɔ ŋai e kɛ̀ dóli a maa ŋuŋ ífa ŋaŋ pɔri dóli a tãi ŋí kpɛɛ la nuu támaa daa ŋaŋ kɛ́ ŋ̀óo ninai ti ɓoi e tɛɛ bɔlɔ-bɔlɔ ma. <hesitation> Maa woo da ɓa ɣele. Tãi ya mɛni ta kɛ lai ɣele ŋá mɛni ŋí kaa a ɣele ŋí kpaa máŋ ɣele ŋí ɓé dí zɔlɔ ɓo la ŋ̀óo ti a ŋaŋ kɛ̀ kpɛɛ gɛ ni ŋaŋ ŋóo ŋaŋ a lɛ́ɛ Bong County nya ɓa tãi. Tãi ŋí nyaŋ gaa a kwii-woo nyii nɔ dí bɔ̃yɛ pere maa kɔ́ri nɔ <hesitation> ŋ̀óo kɛ sãa gáa kɔlɔi ŋ̀óo ti sui dímaa fáleŋ nɔ a- a gɛɛ ya dóli la a kpɛlɛɛ woo diŋ e tɛ̀ yɛ̂ berei kwii-woo káa la. Gɛ ni mɛni ŋa kɛ́ wɛlii a gɛɛ zɛŋ kpɔ́ a gaa a gɛɛ kɔlɔi mɛni ŋí lɛ́ mɛni kpanaŋɔɔ mai dɔnɔ ka ti kpɛɛ fêi la nùa díkaa ŋaŋ nia dí sii woo ma. Nyaŋ a kɛ̀ ya nia í sii woo ma gɛ ni mɛni a kɛ́ nya ɓa í kɛ-ɣeniɛi kɛ́ pere maa a fáleŋ kpɛ́ni fêi ínûa pɔlɔ-ŋai kɛ́ pere káa í zii woo su. Berei ya í sii woo ɓó la berei ya í sii woo ŋa káa la a lɛ́ a gɛɛ berei ínûa pɔlɔ-ŋai tûɛ-pere e wɔ́lɔ kɛ lai íŋaa káa ma. Kɛ́lɛ e ni ífe gɛ ni ti fá kaa a zã́a. So zɛŋ ɓé ŋa mò núu da ma ńyɛɛ ma gɛ ni mɛni ŋí ŋá wɛli a gɛɛ a gɛ́ mɛni maa ŋuŋ ɓa le, a gɛɛ ŋá kpɛlɛɛ kɔlɔ pɔ̃yɛ. ŋá bɔ̃yɛ pere lɛ́ nûa dia a gɛɛ kukɛ a kú tamaa a gɛɛ kúfe nia kpɛlɛɛ kɔlɔ ma. Kɛ́lɛ e kɛ̀ a zɛŋ nyii kú maa kɔ̀ri. Liberia e kɛ̀ a tãi tɔnɔ ta kú mɛni díyɛ ooo kwa pâi kɛ̂i kpɛlɛɛ woo ɓó da gɔmɛti nyaa a kpɛlɛɛ woo sia a gɛɛ kú gɛ̀ kɛlɛ vá wɔ́lɔ pɔri kɛi ti vé pâi téla kɛ̂i ti lonii ma kpɛ́ni fêi la kú lɛ́ɛ pâi gɛi ti gɛ̂i kûa kélee kpɔ́ kukaa nɔ̀ii ŋí sui kwa sii woo to- kwa zii woo tɔnɔ ti ɓo yɛ berei kûa kwii-woo mò lai. Fɛ̂ɛ nɔ kukaa a zii woo ŋai ti kɔlɔŋɔɔ. So zɛŋ ɓé kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ́ mɛni káa la a ńîa mɛni a ŋa ŋanaa. Berei máŋ núu tamaa dí gili-ŋa sia lɛ́ a gɛɛ díyɛ ímaa kpɛlɛɛ kɔlɔ maa kɔri <hesitation> ŋ̀gɛ tii fé maa ŋa káa dia tɔ̃yâ fêi gaa a tɔ̃yâ kpɛ́ni la e kɛ̀ e wala káa a kpɛlɛɛ kɔlɔ pɔ̃yɛ pere maa kɔri mɛni ḿve pɔri lii kɛ sia ma kɔ- <hesitation> kɔlɔ pɛrɛ mu kòraŋ wala feerɛ su ḿve pɔri lii kwaa ti ma South Africa ḿve pɔri lii naa. E kɛ̀ yɛ kwii kɔlɔ ɓé ti díkɛ díyɛ da kɔri mɛni ɓoi núu támaa dí pɔri lii naa. Kɛ́lɛ kpɛ́ni fêi díkɛ díyɛ kpɛlɛɛ woo ɓé díkaa mò nuu kɔri a gɛɛ gɛ bɔ̃yɛ zɛŋ ɓe gɛ́ li naa. Zɛŋ ɓé ŋa nɛ la nuu kélee ma ńyɛɛ diyɛ nɛ́lɛɛ a gɛɛ kú kpɛlɛɛ woo maa kɔri and tãi kélee ta ḿvii fé pai kpɛɛ. Kpaa máŋ kpîŋ a kɛ̀ vé a kpɛlɛɛ woo kɛlɛ ŋá pai kɛi dia ok m̀ɛni kwa gaa gɛ́ kɛ̀ nya ɓa le yoo ŋa wɛli a gɛɛ ka káa sii woo ŋai maa kɔ̀ri. A kɛ̀ í bɔ̃yɛ pere gɔlɔŋ a kɛ̀ da bɔ̃yɛ a bɔlɔ maa kɔri e kɛ̀ mò. Kpɛ́ni fêi a kɛ íkpɔɔi sii woo a kɛ̀ í lá núu da fa í pɛlɛ. Kɛ́lɛ lonii ma kúlɔii ŋi káa wûlee kpɛ́ni fêi le mɛni ma kúfɔ kú sii woo gɔlɔŋ. Ya núu da ḿare kɛ berei a pâi kɛi kwii-woo ɓó fe molonii kwii-woo ma gɛ ni nyaŋ <hesitation> káa nɔ a sɛŋ a gɛɛ ka ǹúu ti ka lóno. So a pâi kɛɛ ya kpa a gɛɛ le, a gɛɛ í íwoli tɔɔ ǹúu ti ma mɛni gaa môi e kɛ̀ láa pere kɔ̀ri kwaa ti ma a gɛɛ í zu kula. Gɛ ni mɛni nɔ ŋa wɛli ŋá mò nya ɓa owei. Zɛŋ kpɔ́ lɛ́lɛ ŋa kɛ ɣeniɛi su ŋa tii kɛɛ a lîi laa maa mɛni ma or lîi a nɛ̃ɛ maa mɛni ma nyii ŋ́gaa kɔ a gɛɛ ŋá gɛ̀ kpɔ́ a ɣele kélee nya ɓa a gɛɛ ŋa kpɛlɛɛ woo ɓó pere lɛ́ nûa dia da bɔ̃yɛ pere. A gɛɛ zii woo ŋí fe kpɛɛ kpɛ́ni la a kɛ̀ kwaa zii woo ŋí maa kɔri kú bɔ̃yɛ pere maa kɔri kufe pai pɔri kú mɛni pɔlɔ ŋai laa kɛi. Ya gaa kúyee mɛni pɔlɔ támaa a wɔ́lɔ laŋ. Kpɛ́ni fêi le mɛni ma kufe dí pɔ̃yɛ ni. Dîa da dí pɔ̃yɛ dífa dí pɔ̃yɛ yɛ berei kwa dí pɔ̃yɛ la. M̀ɛnii ŋi tɔnɔ ɓa sia nɔ géleŋ pere ma e kɛ lí a kɛ̀ ya siɣei Dukɔ yɛ lí Gbarnga kpaa yɛ lí Zorzor mɛni a kɛi nya ɓa daai ŋai kélee díkaa berei ma díkaa a kpɛlɛɛ ŋai ɓɛi a kɛ̀ í kaa a kpɛlɛɛ woo kwaa ma. Kɛ́lɛ kpɛlɛɛ woo ɓó kwaa ŋí ma daai ŋai ŋí díkaa naa ǹûai da bɔ̃yɛ kɔlɔ ma díyɛ kwii-woo ɓé dífa bɔ̃yɛ- láa pɔ̃yɛ a bɔ̃yɛ pere. Nyaŋ gɛ ni mɛni a kɛi nya ɓa kpɛ́ni fêi kûaŋ <hesitation> nîa-pɛlɛɛ diaŋ díkaa gbɔlɛɛ dífe pɔri zii woo ɓó, dífe pɔri bɔ̃yɛ gɛ ni kwaa káa nɔ a gɛɛ le, woo ti nɔ ǹûai da bɔ̃yɛ berei ma ti a gɛɛ dí nòkwa daai ŋí láa ka ti nyaŋ nɔ kwa fáa ma kɔ woo daai láa ka ti berei da bɔ̃yɛ la. Kɛɛ bɔ̃yɛ pere fêi. Mɛni ɓé ŋa môi la ŋa mò núu da ma yɛ ma yooo ǹɛ́lɛɛ a gɛɛ ńyãa kwa ya kúku sii woo ma kɔri. So zɛŋ ɓé kpɛlɛɛ woo ɓó mɛni lɛ́lɛɛ la a ńîi. Kpɛlɛɛ woo pɔ̃yɛ mɛni lɛ́lɛɛ la a ńîi. Kpɛlɛɛ woo ma kɔri mɛni lɛ́lɛɛ la a ńîa. Ka sɛɣɛ.